Ny loko manga maizina indray an, mampatsiahy anahy lanitra ihany fa, ny lanitra rehefa amin'ny andro alina. Na koa ranomasina. Ny ranomasina ilay lalina ireny.